Ehã wo li ne vovovo mí tsɔ klpɔna ashihẽnu mí tsɔ klpɔna hɔme. Eɖe le yɔnɛ be na ehã lɔbɔ, tretrenu hã. Mí, ne eya te ya a tso detsia a ƒlɔɛ eya te vɔa me ƒlɔnɛ le eŋtsi ya keke ke nɔna atsia ŋtsi, o te nɛ. O yɔna be tete nu hã o blanɛ a- ame tɔ eyɔna tretrenu hã m be hɔme kplɔ hã. O ƒlɔnɛ keke o va nɔna te kui ɖeka kui ɖeka kui ɖeka, eɖe enyi na de tsi tɔ o nɔna kui ɖeka kui ɖeka kui ɖeka. Eɖe tsã nyina emẽ ne o le ve detsi tɔ ma ɖe tsã nyina nɛtsi tɔ. Ne oya te ya o te nɛ kui ɖeka kui ɖeka kui ɖeka enɔna lɔbɔ ɖe o tsɔɛ klpɔna hɔme, o gba tsɔɛ klpɔna hẽhẽnu. Eya o tsɔ kplɔna afi ɖe kpekpe, vɔa comme be edzidzia, o tso na nenɛ o tsɔ kplɔna. Ne enyi be na etsi dza, etsi dza ne anyigba fa o tso na nɛnɛ o nɔnɔ kpoɖu ɖe tsã o kplɔna. Shigbe ne ma ku seseɖea ya fia manya kpɔkpɔ nɛ a kplɔɛ ne ma kɔ nyuiɖe. Ehã wo li vovo mí zã na. Vɔa ehã ɖe ga lia o tenɛ. Ne o tea o ƒlɔnɛ o ɖɔ blanɛ ɖe atsi ŋtsi. O aɔna etsea, ame ve, wɔna ɖeka o blanɛ ɖe ŋtsi. O yɔnɛ tretrenu hã o e o nɔna tretre nene tsã vɔ me nyi bena enɔna detsia ŋtsio, o te nɛ o me dzɔ te nɛ ya ɖa atsia ŋtsio.